मासु सब्बैका घर पाक्तो छ । त्यो मासु पकायापछि पन त्यइलाई स्वादी कसरी बनाउन्या भनिखेर राम्ण्णी पकाछी त्यो झन स्वादी हुदो छ । मासु मन नपण्न्या त काई हुदाइन झिक्कै मान्छेलाई चाइ यो मासु मन पड्डो छ । तयइ पन त्यइलाई राम्ण्णी सहि तरीकाले पकायापछी त्यो झिक्कै स्वादी हुदो छ । मासु पकाउनाका लागि अमान्छेले फरक फरक तरीकाले पकाउदा छन् मुलाई लाग्दो छ । मासु पकाउनका लागि पईल्ला त मासु ल्याउन्या, त्यापछी तेल भैगयो, प्याज काट्न्या, टामाटोर काट्न्या, अदुवा ,लसुण हुदो छ त्यो लसुणको एकाई ठाँउदो काटिखेर राख्न्या त्यापछी झिक्कै मुसला पन हुदा छन् । फरक फरक स्वाद अनुसार नुन भयो त्यसैगरी जिराको धुलो, धनियाको धुलो त्यसा ज्या ज्या आफ्ना मुसला छन ति मुसलालाई मज्जाले तयार गर्ने तयार गरेपछि त्यइ तेलउदो मासु हाल्न्या त्यइलाई मज्जाले गे भुट्न्या भुट्यापछी यि ज्या ज्या हाम्ले मुसला तयार गर्याका छौ ति मुसला त्याईदा हाली त्यइलाई राम्री भुटीखेर त्यापछी नाप पानी हालि त्यइलाई राख्दीयापछि रे लास्टका बेला अमुथीउणाइ त्यइलाई धन्या हुदो छ हरीयो धन्या त्यो धन्या छण्कीदियापछि झिक्कै झीक्कै स्वादी हुदो छ । हुदा त मासु पकाउन्या झिक्कै तरीका हुदा छन् ति तरीका मध्ये यति मात्रै गर्यापन कुकणाको मासु झिक्कै स्वादी हुदो छ जसो चाहि मुलाई लाग्दो छ ।